Ku nah nhe ghayiri hemini gbanu ku nheka i-neh-oku bu nhe gbayiri i-noh- ohuhu mani badu ku-okah okutasi nheha way-re-eweh nha mani ku-okah vu nhe ekeh eklcle noh bu iyigo woh badu kara ayizi okoni kah heminu badu ku because inasi bara inoku nhe wele eweh wemanam iyoku ke mezegu emeze inu onu from ino onu from mbahd berele inozosi izila noh oro oneh eyini akah tu njor awah nyeruka owupuri keh wanazi neh ku okah nhe wehmaru ehue oza ira nza iro nza ito nah bah okanu ohe megazi emega ijor eike ham ayigwuruka that nu okah governor ayi nu Nyesom neh- wetah okah bu balu la abor ngam nu mbom ngam mbom la bu otu but tah ayi noh ku nhekam nu nu bu babalaru boh kubu anya nkita ni ekeh ah budu meh kor ihukoro nhe obula ihukoro izima neh ekwu ohazh hanu nwere ewehu E-neh gweyari-ag nbuko nhia neh kuto nye ne ku anything inemeko ine chenu bu ndui make gini badu mah kuta obu ham meze gi emeze nu- hu